Te ɗeinok duniya duk na ko moiko ey na halak ngom ndeyi ne anko ka'a te yam ma ndeyi zei ma ndeyi andi eiyo helek koi bu duk ey na ko ko moiko na wa koi mi kada ka ani ta wane ino ka a wane ino ka'a A ka'a bu ndeyi ne anko ta ka'a hele si te ikon ndeyi gadaku dudura sabok ka'a a muni kaiso a yarda muni ruta mu ko yak miya hala ki mu ndeyi mu marshe ki mota shikenan sai karo moni mota wusko billa deikbilla ki hawo mota biya bola dafakon muni kuma ndeyi dai sai a kare mu toh sabok ka a te rutantoh taba ta yabta bu sai a ramte ko mana yam a ana ta ruta ndeyi zina sabok ka'a muni kaiso mu hinda ko mu gomu gomu yo pataskumo kenan hoti ladi a sanik se bei sai mu lom ani kassha billa a janga shikenan ki wonde wonse a erta muni soma mare muni har dukanko biya bolo amma dai ndeyi bo rabo su dai a zugonmu a mari yo amu. Sabok ka'a duka muni dai ei mu ishe yake muni mu mokanko belenmu gyam ndeyi dai te manoti ei zinah mano ti yo disa muni dai ko ei halak muni dai muni mu tabana monta bu mu danko mudai shikenan sai ana ana shiri alomti muni lomano muni sai a dol muni ta zuni dolanko dabobimu inta a woi zuni ai ko kuma mu jibo muni eiyo ngu moyanku ikuti shikenan sai ku esi ai don sabok muni mu gyadara ki ndeyi ta wato ku anshenmu ka. a muni mu gyadara ki ndeyi bu kenan mun a ku gyadara ki te mana muni mu saranto baya mu saranku bu toh shikenan da yake ndeyi tammu wahala bu sai a ngab marshensu a gosu mu mana banoh mu mata biya sai biya ta lallai ruta ndeyi gyadatko dudura wai banda yerko katku ndeyi bu ai mai maye kana dayanko nguni bu tos sabok ka. a muni duk ei mu ishe mu kakari mu moishe belenmu aka nomu an banoh te ne nomu an banoh. Ki yamni ki zeini kit ka manoti deinok mu sabok ka. a na ka ɓoka enik ngoi domko ko tana a ina uska bu ma. anar e ta ko tura ki sheke ko moka saratko ko kala ei ki elum ko wabu duk ai manakshi ananko ai karin magana ne ananko ka. a aka ai ko turak shekenko ko maka saranko ko ta kala ko wenabu sabok ka. a mu dolanko na mu dei eni zinah abei mu ka kute bu ɗoshi don sabok eina dida kari dafko bu muni mu ise si bu don sabok aka kute bu ɗoshi duk ye na ka ina ko dei zinah bei ko bu andi anfaninni bu gonda ma ko ani bu dama te ɗeinok duniya dama an uskantun bu dama sai habri toh lokoci jo mu ɗeino a bei moɗi shikenan ki dottawanmu shikenan sai mu kolan ko ta kute fa ku yan ngerfafi ngerfafi are ngerfafi yiya ta e andi ana nama karai. Toh shikenan ki wonde wonse anakko kam sai woi zunu ai rinsu sai a hafte mu ti hankal mu ina tiya ana dishe suno riya ana dishe tiya toh muni dai ndeyi ki ikoto mu ɗeino mu a banoh wonde wonse mu ɗeino mu ɗeino har lokoci dai a ditu dai ashe kana zuni anan niya ki jugla muni bu ashe kasu ki marshe toh shikena gaɗansu shikenan ki beini munta toh ndeyi dai ki ikoto ko moiko ndeyi hemuti ashir.